<hesitation> sədan amuu gabdəro g kali, əmai nai dama kaka ətlatə akunən tluwag baderi, kag gəta kalanəm se gə səda əmtki, sədən aməmcəno atə bani səadau bani amu va nee dəla, ya pədyayən amu dani amii ma ya kwikwitan amuu ii kunən amətkim, gə kwikwitaəmuu ii kunəg amətki, kwaya aməmdən <hesitation> nyiməm bem be amətki avəlam, amma ya sədan amatki na ya sədala ii dəha amu va luwii ii amətki na va luwii iddha, təna ko sambem be əndan cutamco kən <hesitation> kurona ətkili na aci da kali, to əmcəno bən həlam agawa a baderi bən halam camun ka ben <hesitation> caman na nəza a baderi əmdan anayi digi kalan ben be <hesitation> kalan ya tədyu kwaya, əmdan anyi dii gi ii əmən sərən, akwai amən akunək kwano kak sədə amən akwai amən kak tədyan, to aməm səno ka kawano kak kwano m əcəno galbacau to əməmsəno əmdan jaa digi gada ga sədə amətki so kwaci sədən amənəmdiye, gə sədəmtkina kwaci ga hwiidim nyangi na ga ga dadməm mnyayi ga səda əmnyanyi talamadano akunan wujaran kalan, kwaci go gətla pədku gabdəro gatlata pədku gabdəro gatləta amatki ya sədən amətki məna <hesitation> kəma bem be akci zənawa ma, kalgənən gwa zənə wa ma, kalgənən gwa ənəwa, cuttəkam dotku valakan diyee nanuuwa akunək kwakwti gə səda əmətkim kwaya gə jaa za gə dahwaəmtki na bem, nyəmən bem be akunən amətki na ukta bembe awktawo apədyi, ii kunə kalanyi na kwaci gakwti. kwaci tləbarənyi, kwaci gəbza tləbərinnyi zəlak zelakam gabzəkci na ii kunək tləbarinyi mdootku tala yay kən nyaməmdəno gə səda amətki so gadak nana za sədan amən kwaci dən sədan əmnyan tala bem be tala wuzgo, bem bee wutla bani wuzga kəkənəngwa ya kuzguziwa dən metengwa kuzguziwa, gada atə ne əbdamən tluwu kəlapiyan agai, nanəm kwaya ya tədyək nyəmən, ya tədyak nyəmən kwaci, gə ta nyəmən na nyəməmcəno, adahwye cutan ii i kwatki so gada nanə za sədən amar kata dole ko gadak manyamon padədən tala əmda va kuzguzekci sədan amən. ya sədən amətki gabdaro ga kali, gə kaləna kwaci ga sada amatki. kwaci ko ya kala dən amənəm, ya kala dək ﻿beg tədyi amənəm, kəma zenan yaye ko cokalin ya ye to cokalin chəno se ga sədaci, ya sədəli kweetta, kwaci gə səda ci na ga dahwəci ii kunən amuu na ga galbadali gal bə dali galbədali ii kunək amə na ga ga yirti ga yirti na ga ga dahwii kunə kalau na ga ti. kwaci zənanba nanuwa ya sadyək bawunna se ga səsa zenau davaiyya kwaci gabdaro ga tambli bawun se se gə sədə amət ki ya sədən amətki kweetta ga səda əmətki kweetta na ga tamtli bawu də tamtla dən gada wa va tamtlag bawun dən amən, tənda wa va tamtla dən amənt-ku katee wa dole se wu sada amatkuwa kwetta na duwo na, aməmco kan matau dən majlawew talkci ya lamtakci ga sədəkci kwetta na ga ga ga ga jləmə bawu dən amətkim coo kən matau. gə tamtla dən amtki kan, matau na, kwaci ga səda zənanyi na gasi. kwaci wu damana talla kwanənou, wamdoo be wa kala dək diyayngwam dotku akci da kati gahan yaye dakati də səda na səkci kati də səda koo gaman ii tana atəjlakci ii kunən roban be akci va captachi kwanowa tanu to a atəza bənə kajluwan z atəktakci mama anak kajluwan ii kunau na, to see atəgwza da səda kwanənow. akci də sədafa amma sə atəgwza da sədəkci na da fi vi yikci fiviyamcəno kan masərəh akci aya da fiviyikci d n amən kwetta na kwaci da pə kalau ii kunau, kwaci kalan də kata də kuba, ﻿də kata da kuba mena də kata dəlbə ca nanuwa hy aiyya dələ ca nanuwa juwan a jlee au juwan jlawa na jlawa yauman askan anan ii kunau, abəg juwan yi aci ətfii kuna kalana aci tada cutan ii kunau, aci tada tatan to tətəmcəno aci tadii liinou gətana kwaci ko kunanyi da dagafədə kwalaran, ko da gafa dək tətan bam akunən kalan. to amco akci ne əbdamamonibəm be davaiyya bem be tee ba azgo ya kala na se gəsədə amətki. ya kala dək spoon ko zenan yaye se gə səda zenau dole doletki sega sədə zenau dole. kwaci kalan bem be ya tədyu, kunəg kanau sə gə sədə kwanou, maram so, maram bem be gi vangwa.